Si a i ën e anche li tanti tipi tante cualità, a i sun cui li d'fiüm, a i sun cui li d'mar, a i sun e basta pöi sai nen, n'ai nen, n'ai nen propi l'idea